Pos del rock se me vien la energía i la rebeldía del rock. Es un astilu de música que se conoci dela su entesidá i la su passión, i muchus delos bandus grandis de rock son anombraus delas sus huncionis en vivu i de su albeliá pala genti empendolal. Me recuerda delos iconus del rock, comu Elvis Presley, The Beatles, Extremoduro, Leño....qu'án queáu una huélliga imborrabli ena estoria dela música. Tamién me hazi de pensal enos festivalis de rock, ondi milentas de pressonas s'ajuntan pa desfrutal dela música i la compaña d'otrus.